urr naam warri dooaf lilla bekenuuf iyoo nam pesaa kabuu, naam pesaa kaab duraa itta lakiini malaan warri daa amoo pesaa hinkaabn malsun woyyu ann hinkarkartuu, amotuu malaan pesaa kabaad woan anin feed midafeda namur hinboo wondudu tintii malsun.